Ñy toetsy ny ñ'andro a Danimarik'añy: Misy ñy hafanà, antontonone, misy koa ñ'ora maivamaiva. Manahakan'izay ñy fisiany ñy rivotsy andranomasy eñy, misy ñy hafanà, añatony ñy hafanà eo ao misy ñy tsiotsioky, misy koa ñy ora ratiraty, manahakan'izay ñy fisiany ñy nintsy, amindrozy añy lafa manintsy, misy ñy lanezy, misy koa ñ.